यूके आनी ब्रिटेन की ज्वो संस्कृति चि तेते हम ब्वोल सकदन विविध चि स्या। विविधता छिन तेमा और समृद्ध भि चि। तखा लोगूं मां, संस्कृति मां ही शिष्टाचार चि। सी शिष्टाचार के लिए जण्ये जंदन मतलब जेते ब्वोलदन बिल्कुल अनुशआसन से रौंण और हर चीज ते बहुत गंभीरता से ल्यूण। अर दुसरों का आगे, दुसरों का सामणि भि ज्वो चि तमीज से पेश ऊंण। तनि ब्वोल्दन यूंकि संस्कृति मां कला अर संगीत भौत ज्यादा प्रचलित चि। येका अलावा यूंकि संस्कृति मां भोजान कु प्रचलन भौत ज्यादा चि।